الحمد لله, أقدر اتكلم بالعربي طبعاً, وأحب استخدمه, لأنه لغتي الأم, بعد أقدر أتكلم شوية إنجليزي لأنه مهم في الدراسة والشغل, ويخلني اتواصل مع ناس من مختلف الثقافات, واحب اتعلم لغات جديدة, مثل الإسبانية والتركية, لأنها حلوة وسهلة, كل لغة أفتح لي باب على ثقافة جديدة, وتجارب مختلفة.